Namo ge ene yo gahi ene ma fola ge, ene pertama ene harus oro, ene ota eno, ota gum, ota hate ma jaga ma kene-kene, turus ota e pece, untuk ene gahi ene ma fola